Um waɗi ko tawaata, to <noise> nyi me woni fu atawai be kawriti. ɗi kawriti ngam renuki koe majji renugo ɓiɓɓe majje <noise> ɗi kawti ngam dabbaji goɗɗi nata nabe ekkanabbe ɓiɓɓe majji.